<hesitation> Izy zany da hafa avao zagne mahandro, satria raha anao manko mahandro, voalohany, ampy sara aloha i <hesitation> pisopiso afangaro an'azy, f'izy zash raha meka anao moa zany da sy mainsy miezaky avao anao sh misakafo ame tragno fisakafoagnana zany, fa re tena sara izy da aleo avao mahandro nahandro hoagnintena satria amign'igny anao mahafantatry an'azy hoe izao a tokony afangaroko an'ity mba ahatama gne lelanao mihignana azy.